Taka ye yujnu á kui'a ni nduu kuií, ite naá kuií ka, <noise> ye chika naá, xi kui'a chikuií ɨ́ɨ́n ɨ́ɨ́n-i, <hesitation> se sandia kui'a chikuií, <hesitation> pepino kuií tuku, <noise> yavi naá, xi kui'a wa'a kuií, <noise> ye ite naá, xi kui'a kuií, ño naá kui'a wa'a kuií, vi'nde naá ye iyo wa'a kuií.